So mi naani un inni hitande ujinere didi e shappande didi e go'g kanjum ke hitande ko henyi janngirde Jam'iare, mi jaɓi ɗereji am e junngo.